Ko laawol ngam children ɓe njangol poetry ko njiddaade hoore rewɓe ngal. Nde poetry ngoni waawi hokkude fiyaangu ngal e nguurndam sabu waawde njangol. Kadi, Poetry waawi jokkondirde jengɗe e njangol, no ndiyam sabu nguurndam ngal.